Nobodi dabo yatu nana. Haywan gən tə hadat kə nawo. Tə or tə ŋgamani. Ta ŋga man ŋgal. God naŋg kulna ɗene. Haywon ga deʄi. Tetabo ti iɲi ŋga. Ndal gotən, naa kuliɲ ɗe. Deene, rukza ta haywona haran hamalkini. Ko kum yun, haywana ɗaŋg rafani. Teeta naa, haywana araŋga nan. Loɲe ŋgəraa bani yoo. Wo hara ŋgana ɗuk ta hamalkiɲ marawaayit yola ŋgara ga hamalkiɲa. Hamalkiɲ yol hane. Wo wati yatu naan ne. Woto tə, tə osən. In an buu gadet iɲa ayina ayin bande. Tərə gagaɲ ta na niya goraɲa oho gag bəlaɲ gada. Taŋga ama ndəl kə. Ndərək koo ge, got ndəgə naŋg. Maan waa ndə ŋga na nee, dəmbo dərək kə ŋga mən dərə yin to, hosonaŋg bubu naane. Wo arandiyak, tə kə ŋgaam mba kaawo, ta aaya mal ko. Maan, maan yaatu nan, maann waadə dəŋgənən na bade tabo tə hayen. Naana, ha, tade tə ŋgama dəlgə. Garaŋg mə taman tə ŋgaman, tar koo gan ti. Ta aye malga ye maliŋg. Naŋg maandər ku ge ne nee naŋg pu gə de tabo zə ko. Naŋg kə tət yaatu osen naŋgə nee kə ŋgaman ŋgal. Kosoro yaa gə kətər gə tə oso naŋgə mɲɟo koigi. A tir fə andal gi, de te i dan kow kawolen ŋgal kalati neen. En na bokosoro nee namba de taŋga baan. Teya ne, <hesitation> inda abo tizi ɲena. In iŋgal kala nə ŋgal ŋgal ŋgaamoŋ ŋgal waadan cala. Lanaa, yatu ine, inu, irɲõ oɲa kal. In naa, inaaa. In in haywan ŋgə detabi ti iɲe ŋgal. Ŋgal kalande detine. Ta ŋgama ŋgal kalatine. Lanaa, aaren de tabo togə. Ti iɟiyen nan na taan ma aʃinen ne ne na waŋg ŋgal dagal kala ɓe tən. To kun ca wo, ihol hok tok zaham məlbe de tigeen. Iɲõ got ŋgal ŋga, ŋgal got naŋg kul nan tuza azam mal tok ge wo. Wota ŋga man zaata ko ŋgalaŋ. Dərəb kogone ayenaŋ mall an koogone ena ɓoyo law na derekter. Ŋga mani wo tə oso ne me, wo tila iʃu bawo nanan. Ohoran gaha mal kə marawaayit, tərə kə hamalkin er fende. Tabo ti i ŋgal got de got gaag nati, got mbuu ti neen. Aaren ndeen toobe fərən nen nee.